Mtailaniin adha ishianii toko thaa diniathi aminen won dhuranithi sagale dini ishiani ghudhethenii akaaa asilimia sagaltham shanin wonia budisium terafatha budisium eee dhub akishin inamaa salamtithi jira makaaa ishia Y yedheni dhub unitoko sanuk yedheni ishisun tab kaaa thabetheni Kaa guyya kastabethen jiraaai sabai sabai jira dhub aminen guyya kolfaat jira aminen guyya sagale woth jebieni sagale nyaten jiraaai